Zava-dehibe no miala kely amin'ny teknolojia sy manapaka fifandraisana amin'izao amin'ny tontolo numerika fa saingy sarotra kokoa ilay izy rehefa zatra an'ilay mampiasa an'ilay teknolojia ianao isan'andro dia lasa sarotsarotra kokoa ny miala amin'izay nefany zava-dehibe koa izay hoan'ny fahasalamanao, hoan'ny masonao na ny sainao, dia tsara kokoa no manapaka kely.